Lu “tostapani” comu dici la stissa palora, servi p’atturrari li feddi di pani. E’ elettricu e si usa supratuttu pi fari li “toast” chi sunnu fidduzzi di pani moddu chi si conzanu cu lu tumazzu e lu tusinu. Li “toast” sunnu un tipu di manciàri chi purtaru li ‘miricani e cca ‘n Sicilia si nni manciànu picca, inveci nta autri parti ‘n Italia si nni mancianu spissu.